Zaho zao isaky herinandro, mihina voankazo eo amin'ny karazany roa eo ty haniko laha voankazo zay. Mihina kida zaho noho voanio. Fa laha legume kea i, legume zay, mihina eo amin'ny legumes karazany efatry eo zaho isaky herinandro. Mihina pondetera zaho, mihina karoty, mihina laisoa, mihina poirot.